<noise> <hesitation> Karazagna maillot de bain a- maillot de bain zegny aminay atoy ai tsy de misy hoe karazany karahankôry zegny ai fô <hesitation> kaofa andeha <hesitation> hiseky andranomasigny na koa hoe aminà piscine regny de hoe magnatao maillot de bain de <hesitation> indraikindraiky koa ôhatra, ie de kô mandeha <hesitation> magnano course a de natation regny koa ohatra hoe efa misy maillot spesialy fatao regny <noise> de lalahy ndraikindraiky juste hoe magnatao caleçon fogna maillot de bain'jare.